جبن suoe logo ala fi Suoe ga fa narie kerosena hikera? Agar gogrela fa eskina en suoe elon naraie engokani Emied ter ka jaigatenia enin badtoni en amn tanga samei na wida goni en جبن fa samaroud kogor angosie en جبن toe ka domeda ghasiben مبشرة eagnan ga esaka kaiya fe. In مبشرة terisie elton kaiya fe. In جبن ga domeda duorak taou lak fa in مبشرة dan shishwer. Wida goon جبن toe fa kodod kodok dan gafi, fa ken eska kabro, Kaba en kochi do eskera fool in kochido